Nemu shauli uno yataka yampelu mmaisha yane yati dina chana na- na- na- nakanu kuvwa side vinoya yashauli blantesu mmaisha yane ukusaka chima mawino wino tama nyile mazingila ningo kuishi mfano dina chana wakose ukusa kasile nasaka ili mladi yane nilia yatila ntesu mmaisha yanena nda jutia kuno chani ntuvwilu ushauri uno ya yampela koo ushauri ngata uu kau- kautende ikazi sana kamlenga sana Mungu wane ansaidie ili ntacha insake chima mawino akamanyile mazingila ningo kuishi maisha